Betsaka ny karazana sakafo tiako ho hay ny manao azy, nefany <hesitation> mbola <hesitation> mbola tsy haiko ny mahandro azy amin’izao. Misy izao ohatra an <hesitation> ilay hena <hesitation> hena tsy dia mahazatra ahy ireny ohatra hoe <hesitation> inona re e? ohatra hoe <hesitation> hen’ondry. Ireny izao tiako hianarana ny fahandro an’azy an. Misy koa ny sakafo italiana, ny sakafo ila- italiana toy ny hoe pizza, spaghetti ireny izao tiako ho hay ny tena <hesitation> fanaovan’izareo azy.